أنا بفضل إني لو أعيش حياتي كلها كشخص بالغ ليش؟ لإني بهذي المرحلة بالذات إنت بيكون عندك طموحات بتكون شخص ناضچ كفأية يكون عندك طموحات واهداف، بدك تحسن من نفسك تطور مهاراتك تسافر تعمل مشاريعك الخاصة بيكون عندك مسئوليات وقراراتك الصائبة ، أما مرحلة الطفولة هي مرحلة وايد چميلة ولكن ما فيها أي أهداف.